काइयाले रुङ्गालाइ निक्कैरी मिलाउनोछ । अब काइयाले लण्लेगा रुङ्गालाइ लै सिधा बनाउनोछ । अब सिधा भयगा रुङ्गालाइ लै घुम्ण्या बनाउन काइयो <hesitation> चाइन्छ । अब काइयगा मोटा दिल भएगा काइयाले कोरिन्झाइ लण्ल्या रुङ्गा लै सिधा हुनाछन् । अब <hesitation> मसिना दिल भया काइयले रुङ्गाम्बा मुन्टाम्बा भएगा चाया तनि पुराना भएगा तनी घाउसाउ भएगा छालागा लै निकाल्ल छ । अब काइयले मुन्टाइना पणेगा जौणा पनि निकाल्ल छ । तनी मसिना दिल भया काइयले क_मुन्टो कोरिन्झाइ अब चाया जौणा सप्पै निस्किनाछन् । अब तैभन्नाबाहेक काइयगा मोटा मसिना दिल हेरेर अब स्टाइल पाड्डलै सक्किने भ्यो रुङ्गागा । अब जुण्ल भएगा उणेगा उठेगा रुङ्गालाइ बसाल्लाइ लागिलै काइयले काम अद्दोछ भने अब काइयगा अरु किसिमगा चुल्ठा बाट्टाइ लागि मुन्टा रुङ्गा छाड्डाइ लागि लै काइयो काइयाले रुङ्गा मिलाय हुन्छ । तैभन्नाबाहेक अब काइयोले मुन्टो कोरिन्झाइ मुन्टाम्बा भयागा तनी रक्तरञ्चार अद्दे हुनाले तनी झण्या रुङ्गालै नझड्डे हुनाछन् । कपालमी <hesitation> काइयाले कोरेपछि रक्तसञ्चार राम्रोसँग हुनोछैन्त मसाज हुनेभ्यो । तेल्ले त्यसरी काइयाले काम अर्या हुन्छ ।